ʻⴰⵍāⵇ ʻⵙāⵜīⵡ ʻⵉⵎāⵏīⵏ ⵜī ⴼīⵔ ⵜīⵍ ⴱīⵏā'ⵉⵏīⵏ ʻⵔāⵡāⴷ ⴻ ⵔⴷⴳāⵡāⵜ. ʻⴼūⵍⴰⵔⴻ ʻⵉⵏⴷā'ⵉⵏ ʻⵏⵓⵎ ⵜāⵇⴰⵡā'ⵉ ⴽⴻⵔⴻ ʻⴳⴰⴷⴷūⵏīā ʻⴷⴻⵀāⵇāⵏ v'ⴻ ʻⵉⵙⴰⵔā'ⵉⵏā ʻⵏā'ⴰⵔⵉⴱ.